Aminay tô malôha tsy de misy tôbily vaovao edy e fa occasion regny fô efa niasa regny fô i ampiasainjare fa fahalalako azy malôha soixante million ake zany vidiny.